Fomba fanaovana sosy kary an, ilay kary tsy dia haiko loatra izany raha tonga dia hoe sosy fotsiny an. Fa raha ohatra izao hoe hanao tsaramaso misy kary dia <hesitation> andrahoana izany ny tsaramaso an, atao anaty rano an, dia asiana voatabia sy tongolo an dia arotsaka ao ny vovona kary an. Ataontsika hoe roa sotra mba hatevina tsara ilay izy any. Dia rehefa masaka izany an dia somary maka <hesitation> ohatra hoe roa na telo sotrao amin'ilay tsaramaso dia iny an, miksena kely mba hampatevina tsara an'ilay sosin'ilay tsaramaso misy kary izany. Dia ohatran'izay izany ny sosy kary. Raha ohatra izany hoe tsy tsaramaso ilay izy fa zavatra hafa, dia <hesitation> mety hoe ohatr'izay ihany ny fomba hanaovako anazy.